Ha gite hulee gila alla taji kam mi yiayi, ka mido andi noneji gite burat joyi hen ɗo. Ley anndal an min kaa. Faa neɗɗo waawaa hiisaade nii jooni non. Ko woni ley muuɗun ɓaleeje, boɗeeje, oole.